Misy karazany telo zany e fizakanay e, magnano fizakagne français iay, magnano ambaniandro da magnano fizakagne aminay agny efatry zany iay zao andragno ao, roy avao iay magnano fizakagne français da roy avao koa magnano fizakagne ambaniandro da iay efatry e magnano fizakagne ame aminay agny lasta aminay agny.